हम जाहा तक जानिला हाइकिंग के अर्थ होला पैदल यात्रा। ई बहुत रोचक काम हवे। इही नाते दुनिया भर में <noise> हाइकिंग करे के खातिर कइ संगठनन के निर्माण भइल बा अउर अगर हम हाइकिंग पे जब ते हम सबसे पहिले ते ई पता करब कि हाइकिंग करे के खातिर का का करे के चाही अउर का का सिखे के चाही। ओकरे अलावा हम अपनी तरफ से खइले पियले के अउर अपने आप के तंदुरुस्त बना के रखले के <noise> पूरा प्रयास करब। हर एक सामान अइसन जौन हमके तंदुरुस्त रखी अउर फुर्त रखी उ ले जब कहे कि हाइकिंग कइले में बहुत एनर्जी के खर्चा होला अउर ओके फेर से जुटावे खातीं जउन भी उपाय हो सकी उ करब। हाइकिंग कइले में चोट चपेट भी लग सकेला <noise> या पैर दर्द के समस्या भी हो सकेला ओके ठीक करे के खातिर भी उपयुक्त दवाई धइले रहब।